لو تسألني الرياظات اللي تطلب أكثر قوة، كرة القدم تحتاج لياقة عالية وقدرة على التحمل ورياضة الكاراتيه، وفي رياضة جديدة اسمها الإم إم إيه، طبعا هذه الرياضة تحتاج قوة بدنية عالية جدا.